التحضير لي مقابلة العمل بكون بي انو أنت يعني تستقي تفتش معلومات عن الشركة الانت ماشي تقدم فيها لي العمل ومعلومات عن الوظيفه ذ اتا تكون مستعد في اسالتك انك أنت تعرف أي حاجه عن الوظيفه وعن الشركه الانت شغال فيها وعن مكان العمل وعن تاريخ <hesitation> الشركه وعن المهارات المطلوبه في العمل زاتو وهل هي عندك وحتي لو ما عندك أنت ممكن تكتسبا كيف ومتين ودي كلها حجات أنت مفروض تستعد ليها يعني تكون عارفا قبل ماتمشي لي مقابلة العمل